Ouyave amaemee ai yave tembiu amee ai yave kianunga okaru jaema jae guiroiro segui yave tembiu. ngaraa mbae jae supe kiripeño aupita jokuae tembiu javoi jaeta supe añonoyetara iru tembiu supe ani ojotara irukoti okaru jokogui jaeta supe neiroseve jaiñota supe